<hesitation> bani coza bɛ bua ni tete'a mimi ni uwe mimi o mina abe nu woro yano bewobenɛ o wo'o dimiyan a'o tena owa wemu han owo betete'aro ma bɛnɛ ojimu betete'aso owo be uwelo ma bɛnɛ yan be uweso ma a haso bwe'a don bwɛ suani'a mu buɛ suani'a uwena mu a'o we betete'a